Este bueno ne prefirilia in ciuciunon nech cuidaría más tiague in cuatlan guan yenon prefirirua in cuicuintsin más tiague tichguica guan este pues más bueno niiki bueno pues techo cuidaría in tiotlatl ompa tlacpia acá quita yo kaltl ye cuacua